Capanɗe jeɗɗi e go'o, capanɗe jeɗɗi e tati, capanɗe jeegon e tati, capanɗe jeenay e jeenay walla capanɗe jeɗɗi e go'o, capanɗe jeɗɗi e nay, debe e sappo, capanɗe tati.